बीस बीस के नियम ल पालन करो हर बीस मिनट बाद मोबाइल आऊ। कंप्यूटर ल देखना बंद कर देव बीस फिट दूर आराम करो काम करत। रहे जब जोर जोर कर के आराम करो आंखें ल बंद कर के रखो। पानी पियो शरीर म पानी कम होए ले आंखे सुख जाते। पर्याप्त पानी पियो धूप चश्म लगाओ धूप पर निकलत। समय हमेशा धूप चश्म लगाओ स्वस्थ भोजन करके। विटाइम ए से और ई ल भरपूर फल सब्जी खाओ मोबाइल कंप्यूटर आऊ। टीवी कम चलाओ ई ल कम से कम मोबाईल इस्तेमाल करो।